täällä oli ennen näitä vesimyllyjä aika paljon
niin sehän tässä Ylisen järven suvipäässä on tuota mylly joka on rakennettu nytpä se minä en
se on teidän aikaan rakennettu
eIi se on monta sataa vuotta - pari sataa vuotta takaperin niin siinä oli tässä oli Mönninkylästä - Röksänkylästä oli Haapalainen ja Mönninkylästä oli Riikonen oli sitä perustamassa ollut sitä myllyä ja niin sitten myöhemmässä vaiheessa tuhat kahdeksansataa kahdeksankymmentä kolme silloin kun tämän tilan isä oli ostanut niin sen yhteydessä yksi neljäs osa siitä myllystä tuli meille tämän myllyn nimi oli Kissakosken mylly on nimeltään muuten niin
mitenkäs se mylläri oli siinä oliko se
no se mylläri oli tuota jyväpalkalla oli jauhattamassa sitä otettiin rukiista neljä litraa hehdosta oli jauhatuspalkkaa ja sitten kappa tai viisi litraa oli tästä kaurasta ja ohrista oli sitä jauhatuspalkkaa ja sitten se mylläri sai siitä tuota neljännen osan tuota siitä - jauhatuspalkkiota ja toiset - se kaksi kolme neljäsosaa jäi sitten tuota isännille jaettavaksi
no saiko ne talot niin kuin - ilman jauhattaa
no sai sitten myllyn omistajat ne jauhattivat alun perin niin ne sai siihen mylly - tai myllärin palkkaan kuului se jauhattaminen kun sillä oli semmoinen jotta sai kaksi lehmää pitää siinä on semmoinen toistakymmentä hehtaarin laajuinen maa alue ja pellot viljellä ja kaikki niin se sitten ne kaikki oli hänen huostanaan isännät maksoivat verot niistä kaikki
no olikos siinä niin kuin läpi vuoden - työtä
no kyllä sitä oli jauhattamista entiseen aikaan ne kun oli hitaat ne kivi kivet jotka oli siinä joilla jauhettiin maa kivistä hakatut kivet olivat niin se hitaasti meni se jauhatus niin kyllä sitä tahtoi olla sitä jauhattamista melkeinpä ympäri vuosiin jotta tuota - heinänteko aikana ja silloin viljan kypsyntäaikana niin silloinhan sitä nyt oli pikkuinen se paussiaika vaan muuna aikana kyllä sitä tahtoi olla muuten ja sitten kun uutinen tuli sittenhän se myötäänsä yötä päivää sai pyöriä
kuinkas monta tynnyriä se --- vuorokaudessa jauhatti
minä en osaa nyt sitä sanoa ihan montako sitä meni parhaillaan ollessa vaan eihän se ollut suuri se määrä saattoi olla kymmenkunta tynnyriä mennä sitä vanhaa lukua vuorokaudessa se kun oli ne puiset oli kiihokkeet niin se hitaasti pyöri se kivi niin se sillä tavalla - hitaasti tuli se jauho
milläs tavalla se oli rakennettu mitäs laitteita siinä oli
no se oli vesi ratas oli siinä ja puinen oli sitten tuota siinä se vaaluksi sanottiin joka oli vesirattaan sisässä ja sitten kahden puolen oli päässä ja toisessa rautainen napa se oli napa semmoinen niin neljää tuumaa ja toisin puolin ja toisin puolin oli kolme tuumaa oli semmoinen oli se navan paksuus oli ja sitten pää oli pyöreäksi taottu joka sitten oli laakerin päällä laakerithan olivat - sinä aikana tuota kivestä oli vain hakattu lovi ja sen päällä se pyöri sitten sitten siihen vaaluun oli suudittu kiinni tämä se vesi ratas se kun vesirattaassa näet oli semmoiset ristikko sisässä niin se hyvästi kävi siinä kun se kuusikanttiseksi tai kahdeksankanttiseksi se vaalu tehtiin -- neljä kanttia oli paksusta petäjästä oli veistettynä suuremmat ne kantit ja sitten ne nurkkien kohtaan tuli pienemmät ne kantit joista kiilattiin sitten keskelle se - vesiratasta se sitten se vaalu niin kuin sanottiin ja sitten tuota se vaalun päissä jotka oli ne navat niin ne niitähän ei saanut - reiästä mitenkään menemään se piti vaaluun hakata silloin kun aloitettiin sitä rakentamista niin lovi ja siihen pudotettiin sitten loutaan se napa ja sitten - se suudittiin kiinni ja sitten se kun - suuditseminen tehtiin sillä tavalla jotta siihen kaivettiin sitten kairalla reikiä ja sitten lyötiin tuota sinne suude sisään - kolmisulka suude - tasapäinen oli toinen pää sinne sisään reiästä ja niitä lyötiin semmoinen rautainen oli telkin sitä sanovat jorssiksi sitä niin sillä sitä sillä jorssilla - lyötiin sinne reiän pohjaan aivan ensimmäinen suude ja sitten halkaistiin sitä nenää siitä ja toinen suude päälle ja sillä sitä suudetta lyötiin päällekkäin siihen jotta se tuota tuli oikein tiukalle se napa sinne sisään sehän kun rautapannat oli siinä paalun ympärillä siinä niin se kun oikein tiukasti sinne lyötettiin tuota niin se oikein pullistui puu niistä napojen väli niiden pyörien ympäriltä joka oli siinä pantojen ympäriltä niin siitä välistä niin se pullistui ylös oikein jotta se oikein lujalle tuli jotta se ei heilunut ollenkaan niin sitä sitten sen häräksi sanoivat jolla lyötettiin siihen jorssin päähän se oli semmoinen noin kolme metriä pitkä väkipaksu petäjä ja siinä oli sitten tappi lyöty läpi ja sitten se kahteen naruun panttiin riipuksiin se se härkä tai se puu joka sitten asetettiin justiinsa sen jorssin päähän käyväksi ja sitä kun sitten käsin siitä palikoista työnnettiin takaperin ja sitten sillä pusketettiin niin siinä oli rauta - nenässä semmoinen levy niin se sitten löi sen jorssi löi sitä suudetta sinne tiukalle sisään ja sillä tavalla se suudittiin semmoisilla vehkeillä sehän oli hidasta kyllä entiseen aikaan se tekeminen vaan kun aikaa sitä oli niin saihan se tehtyä ja niin sitten toisessa päässä siitä vesirattaan kun oli se kiihokkeet piti tehdä siitä niin siinä sanottiin paltsamoksi sitä sitä ratasta joka oli toisessa päässä sitä vaalua se oli seinä siinä välillä oli muuten sen myllyn ja vesihuoneen välillä oli seinä siinä niin sitten sen myllyn puolella oli se paltsamo ja siinä oli paltsamossa oli sitten nuo selässä oli ne hampaat semmoiset jotakin neljää tuumaa leveät oli ne hampaat ja - vähän yli puolentoista tuuman paksut olivat ja sitten sitä vastaavana oli pikkuinen ratas sitä sanottiin - lyhtirattaaksi se sitten kiihotti sitä pyöriessään se lyhtiratas pyöri jo neljä vähän yli kun neljä kertaa kun yhden kerran vesiratas pyörähti sitten sen lyhtirattaan se oli samanlainen vaalu oli siinäkin vaan vähän hienompi oli jonka sisässä oli se päällä oli se lyhtiratas tai niin kuin sen lyhtirattaan sisässä oli se vaalu jotta se tuli se napana olemaan niin sitten sanottiin kuivaksi rattaaksi sitä seuraavaa se oli iso taas oli ratas se se nämä molemmat rattaat nämä isot rattaat olivat läpimitaltaan niin melkeinpä ne oli kolme kyynärää tai - metriä kahdeksankymmentä senttiä niin kuin sanotaan -- nykyaikaa niin ne oli niin laajat jotka kiihottivat sitten niin siinä oli siinä kuivassa rattaassa sitten oli tuota kupeessa oli ne hampaat ja tämä kiihotti sitten sesteriä sesteri oli sitten tuota joka - kiveä pyöritti niin sitten sesteri napa oli siinä joka asetettiin pystyyn ja sen sisässä oli sen ympärille oli sitten se samanlainen niin kun toinen oli tämä lyhtiratas vaan se oli pystyssä oleva niin sitä sesteriksi sanottiin nimitettiin sitä se oli - vähän vielä pienempi jotta se kiihotti vielä nopeammaksi sitten sitä kiven kulkemista niin sitten sen sesterin - navan alla oli semmoinen iso parru ja toinen nenä oli laitettu semmoisten hirsien päälle jotta se tuota seisovana ja toinen toisessa päässä oli sitten päitset rautaiset päitset jossa oli sitten ruuvi ja nyt sillä ruuvilla nostettiin sitä ylöspäin se kivi nousi sitten kun sitä ylöspäin ruuvattiin sillä ruuvilla niin se nousi siinä sen parrun päälle sitä parrua nimittivät - sammakkolaudaksi joka tuota nosti kiveä ja nyt se tuota se meni sitten aluskivi kiven läpi se se napa sesterinnapa ja siinä kun ei ollut minkäänlaisia niitä nykyaikaisia - tiivistyslaitteita niin sitä pussiksi sanottiin sitä puusta tehty oli se joka oli laakerina siinä kiven sisässä se piti olla semmoinen ympyräinen se napa siinä kiven kohdalla jotta se hyvästi pyöri ja se suudittiin se pussi hyväksi jotta se ei jyvät solju siitä läpi alaspäin ja eihän se olisi muuten pysynytkään jos ei olisi suudittu tiukalle ja sitten siihen päälle pantiin huopa levy jotta se esti sen jyvien menemisen alas jotta sen piti mennä kiven sisään sitten kun sieltä tuli kahasta jyvät sitä sinne - yläkiven sisään niin sitten yläkivessähän oli tämä listut sanottiin olevan siinä sesterin päällä oli - joka oli kiveen hakattu sitten joka nosti sitä ylimmäistä kiveä
mikäs sen nimi oli
listut oli sen sen raudan nimi joka joka nosti sitä kiveä sitten - yläkiveä - ylöspäin kun tahdottiin keventää ja jos jyvennettiin niin sitten laskettiin se sammakkolauta alas niin se kivi silloin joutui vastakkain toisen kiven kanssa ja sitten se jauhoi hyvää jauhoa kivethän hakattiin piikkihakulla semmoiseksi jotta se oli ei sitä rihlaksia ollut ollenkaan niin kuin nykyaikana se oli vain hakattu ympäriinsä jotta se oli karkea vain pinta joka se murensi sitten sitä jyvää no niin sitten kun se siihen siinä oli kiven ympärillä sitten kehä ja ympyräinen kehä sitä sanottiin kiven kehäksi sitä joka hallitsi jauhojen leviämisen jotta sen piti mennä - väkisin yhteen kohti kun se kivi pyöri niin siinä kiven kupeessa oli pikkuinen siipi laitettu puusta joka tuota hankasi tai raudasta oli kanssa toisilla siihen siinä pangan väliin pistetty joka veti sitten niitä jauhoja kun se kaltevasta siinä kiven selässä jauhoksi tuli tuota niin se painoi näet laitoihin kiven kehää vasten ja siinä oli sitten reikä jota myöten tuli alas jauhot sitten - jauhoreikä niin sitten jauhot tulivat kaikki tähän semmoiseen laatikkoon ei sitä säkkiin valutettu ollenkaan entiseen aikaan se kaikki meni laatikkoon ja sitten tuota se laatikko oli se kahden parrun päällä jotta sitä se kun oli soikea niin sitten tuota kun muutettiin toinen säkki tai toinen jauhottaja tuli tuota niin se tyrkättiin toiseen päähän sitten putoamaan ne jauhot ja sitten toisesta päästä mätettiin koussikaksi sanottiin semmoinen äyskäri niin sitä sillä mätettiin ne jauhot säkkiin jokaiselle omistajalle no sitten tämä se jyväthän pantiin se oli kiven kehäksi sanottiin sitä joka on josta se alku lähtee jyvien laskeutuminen niin ja siitä sen alla oli sitten porsas ja - porsaan kupeessa oli sitten tuota semmoinen puu joka karisti sitä jyvää niin se kun kiven - kuve oli vähän semmoinen epäsäännöllinen se ei ollut oikein tuota sileä eikä eihän se nyt ihan niin sirkkeliin ollut ympyriäinenkään niin se sitä porsasta tutisutti siinä sittä se keppi ja se sitä se sitten karisti yhtä vakavasti sitä jyvää sinne niin sitä sanoivat karistajaksi niin semmoinen se oli se ne myllyn ne osat mikä oli niin sitten kiven lauteeksi sanottiin sitä siinä edessä joka oli kiven kupeella niin siinä pidettiin ne koussikat ja luudat joilla lakaistiin sitä sen loutan pohja niin sitä sai puhtaaksi sitten sen toiselle jotta kaikki viljat sai mitä oli toinen - saaliissa siitä jaotuksessa jotta se ei sotkuista tullut niin muutapa sitä ei ollutkaan -
niin siinä oli vielä siinä sesterikin
niin sesterin - navassa se kun olivat pehmeästä raudasta tehty niin sehän olisi kulunut muuten siinä pyöreässä niin siinä - alapäähän oli tehty reikä ja siihen sitten - terästappi pantu siihen reikään ja sitten se oli sen alla oli sitten taas semmoinen isompi oli se rauta joka ensistään joka oli siinä pohjana siinä sammakkolaudan päällä ja sitten siihen keskelle oli kova - teräspala pantu sen raudan sisään se oli - valuraudan tapaista se oli se se pohjimmainen siinä se rauta jonka sisässä oli sitten se kova niin kuin rauta laakerina nyt - se tappi ei muuta tarvinnut jos se kului niin se oli väleen pantu uusi tappi siihen ja se silloin oli täyskuntoinen se sesterinnapa aina se oli pyöreä semmoinen niin kuin kananmunan pää vain ja siinä käytettiin sitten kaikissa navoissa käytettiin tätä talia tavallista eläinten rasva talia se kun rupesi lämpenemään napa niin se itsestään siitä suli sitten talista sitä rasvaa ja se oli liukas sitten samaten oli siinä pussin päälle pantiin sitä sen joka äsken sanoin siinä kiven silmässä joka oli niin sen huovan alle pantiin siihen taas talia jotta se piti liukkaana se kun lämpeni napa siinä puu pussissa niin se sitten siihen kun meni talia niin se ei kulunut sitten puu ja sillä tavalla se tuli sitten estettyä sen kuluminen ja sitten loutan laidassa oli kaksi naulaa johon - pistettiin säkki kiinni ja kun vasemmalla kädellä kun oikealla kädellä tavallisesti mätettiin ne jauhot siihen säkkiin niin se sitten kolminurkkaiseksi se jäi säkin suu ja siitä oli hyvä mättää sitten jauhot säkkiin ei tarvinnut pitelijöitä milloinkaan toinen sitten tapa oli semmoinen hankura oli joka pistettiin taas säkkiin ja säkin sen hangon nenät oli tuota se oli pajusta tehty useinkin se hanko niin - se jäi sitten kolminurkkainen niin siitä tuli taas säkki säkin suu ja sitä mätettiin sitten se oli hyvä säkkiin mättää sitten siihen jauhot ja muutapa siinä ei muista nyt minä tällä kertaa
niin siinä oli sitten se se vesi kun tuli sinne rattaaseen niin
no niin siinä vesi rattaaseen kun tuli tuota niin sehän oli siinä sulku lauta oli se oli semmoinen ränni oli ja siinä oli se putous niin se - miten paljon oli missäkin sitä putousta niin sen mukaan laitettiin vaan joka tapauksessa eihän se saanut olla ylempänä se putous kun se vaalu oli jotta tuota vähän alempana se piti passata sitten se se tuota vesirattaan ja sen sulkulaudan joka vivulla puuvivulla nostettiin sulkulautaa sieltä - yläsillalta käsin tuota kun pantiin pyörimään niin se kun painettiin sitä vipua alaspäin niin se sulkulauta nousi ylös ja silloin vesi lähti menemään siihen vesi rattaaseen ja se piti järjestää se sulkulauta niin lähelle jotta ei saanut vaahtoutua yhtään se vesi silloin oli kaikkein voimakkaimmillaan vesi jotta oli puristuksissaan sitä kun tuli niin se oli semmoisena aivan tummana virtana se kun meni vesirattaaseen niin sitten se oli voimakas siinä niin ja sitten siinä etupuolella oli häkki se oli varvoista tehty jotta sinne roskat ei mene semmoiset puut eikä mitkään niin sinne vesi rattaaseen jotta se ei särje niitä siipiä sehän vesiratas oli tehty semmoisilla siivillä
no se vesi tuli tästä Ylisestä
Ylisestä järvestä tähän Ylisenjärveen tulee kymmenen eri tai yhdeksän eri lampea tuli josta se tuli ja soilta sitten lisäksi jotta sitähän oli aika iso allashan tämä on
minkäsnimisiä lampia siinä on
no siinä oli Ahvenlampea Suurlampea Vehkalampea Malolampea Koira lampea sitten Kangas lampea ja Havukkalampi ja - jäikö sinne vielä Lipas sitten yksi oli ja
Lipas
- Lipas-niminen se laskivat sitten alas vaan siitäkin tuli aika tavalla sieltä vaaroilta päin ja soilta tuli siihen Lippaan - Lipasjärvi se on täällä Konttilahden puolella Selkien kylän alla
mistähän se on nimensä saanut
no eiköhän liene siitä saanut kun se on semmoisten vaarojen välillä notkona niin se on niin kuin lippi näköjään niin olisiko tuo siitä saanut sen lipas sanan en minä ole sitä kysellyt eikä vanhat kertoneet nuorethan ei tiedäkään siitä mitään vaan ei minä luulen että siitä se on niin kun tämä Ylimmäinen järvi kun on tämä Ylinen niin se minä luulen se on siitä saanut nimensä Yliseksi jotta kun se oli Ylimmäinen tämä on huomattavan suurin ja syvin järvi koko melkein saa sanoa jotta Pohjois-Karjalan syvin järvi on tämä sanovat - tässä Ylisessäjärvessä olleen vettä löytäneet pateron jotta kolmekymmentä kuusi vanhaa sitä syltä olisi ollut paterossa vettä kun on mitanneet sitä
nuorallako ne on mitanneet
nuoralla semmoisella rihmalla ja siinä ollut pikkuinen kivi painona sitten jäältä käsin ne on mittailleet sitä minä en ole kyllä ei ole tullut vaikka minä olen ikäni elänyt tässä niin ei ole niin paljoa innostusta ollut että olisi joka paikkaa tullut tarkastettua vaan siinä vähän yli kahdenkymmenen sylen olen minäkin löytänyt mutta että se kolmekymmentä metriä sitä on melkein - yltäänsä on tämä selkä syvä
siinä on semmoista juumaa
juumaa
onkos sillä niin kuin eri - nimet niillä juumoilla
no ei tässä juumoilla ole vaan sitten niitä luotoja niin niillä on vähän eri nimi siinä on Selkäluodoksi sanovat joka tuosta kulkee - Kinnasniemen nenästä sitten rannalla oli nämä apajat ne on merkitty tuota erikoisilla nimillä sitähän oli Savilaksi ja Kinnasniemi ja - Sukkalaksi ja
Sukkalaksi
niin ja ja sitten tuota Koivukangas oli tuota ja Juurikka ja ja eipä niitä muita ja Suurenkiven laksi oli sitten ja Talaan alus oli niitä oli apajien nimiä tässä sitten tiedettiin - mikä on milloinkin mihin milloinkin mennään
ai nuotalla siinä
nuotalla niistä vedettiin
teillä on ollut nuotta
ka meillä on ollut nuotta aivan minun muistin ajan se on ollut
olikos se yksin teidän nuotta
no oli vähän aikaa vaan se on kahtia ollut yleisestään nytkin onhan se puoli nuottaa vaan nyt ei ole vedetty kun on se toinen porukka on ei ole nyt paikka kunnalla niin se nyt ei viime syksynä osannut vetää ja kaloitta sillä tavalla jäätiin viime syksynä
kuinkas monta verkkoa eri verkkoa siinä nuotassa on ollut
no se nyt oli puolikas siinä kolmisen kymmentä metriä oli meillä se ei ole mitään iso ole ja sitten kolme kyynärää korkea se oli
mitenkäs ne niitä eri verkkoja nimitti siinähän oli
no se - nimitettiin se siulaksi jos lähdetään täältä köysistä päin ensistään aivan ensimmäinen oli tämä köydet ja sitten oli siinä siulassa oli - haaranuora ja siinä haaranuoran ja köysien välissä oli semmoinen linkku sitä sanottiin tahvos sikaksi tahvos sikka sitä - nimitettiin sitä linkkua se oli linkku sitä varten jotta kun uutta narua oli niin se sykertyi naru niin sitä sai liestyttää sillä siinä linkussa se oli puusta tehty linkku niin se haaranuoralla sitten siinä kun oli kaksi reikää oli siinä linkun siinä vartalossa ja sitten se tappi joka jossa oli nupin päässä tuota niin - joka piti sitten jossa sai pyörittää sitä niin sitä sai järjestää sitten sen alapaulan mille - kohdalle tahtoi --- haaranuoraa sai järjestää sen mukaan siirtää sitä kalikkaa se oli hyvin tuota käytännöllinen siltä puolelta niin sitä sanottiin siulaksi ja sitten seuraavia sanottiin harvaksi verkoksi ja sitten seuraava oli peukaloksi sitä sanottiin kun se tiheää tässä käytettiin niin jotta peukalo kun se meni sinne silmään niin sehän sitten sillä nimellä sanottiin ja sitten rintaverkoksi
- peika
niin peukaloksi peukaloverkoksi tai --
peikalo
niin peikalo tai peukaloksi ne sanovat monella nimellä sitä niin murteellisesti se kun tulee niin rintaverkko se oli se tihein se tässä kun olikin hyvin pikkuiset entiseen aikaan mujeet niin nehän sanoivat jotta kahdeksantoista kalvokertaa pitää kortteliin olla se niin tiheä jotta se on melkein niin kuin viholaissäkki piti olla se povi sitten kun oli kahta tuumaa pitkää vain ne mujeet entiseen aikaan nyt on - paljon isommat vaan ei ne ole kymmenestä sentistä paljon ylemmäksi - pitemmäksi viruneet nytkään vaan kumminkin onhan ne enempää kuin puolta pitempiä on nyt nykyään tuota kuin entiseen aikaan minä luulen viime syksynä oli sitä pikkuista mujetta liikkeessä kun verkkoon ei saatu ollenkaan jotta se olisi pitänyt olla hyvin tiheä se povi jotta olisi saanut tai sitten oikeastaan kahdeksan tai kymmenenmillinen tämä verkko olisi pitänyt olla sitten se jotta olisi puuttunut niitä vaan ei sitä se kun ollut täällä vain yleisestään yksi kaksitoista millisiä ollut ne verkot niin ne meni harvaksi vähän verkot ne ei saaneet kalaa viime syksynä muikkua muikkuahan tässä on paljon
no se oli se povi johon ne kalat
povi oli sitten se joka - oli jamottu se oli se se poven suu jota suuksi sanottiin niin se jamottiin sitten verkkoon kiinni se piti olla niin leveä kuin verkko on korkea niin se poven leuat ja siinä oli ala ja yläpuolella semmoinen kolminurkkainen verkko sitä sanottiin parmaksi alaparmaksi ja yläparmaksi ja yläparman päällä oli sitten lekko toiset sanoivat jotta perämieheksi vaan lekoksi yleisesti sanottiin joka näytti vetäessä jotta missä kohti povi kulkee se kun veden päälle nousi niin se pystyssä siinä kun oli semmoinen mela siinä se oli puu lapukan päällä niin se tuota hyvästi seisoi siinä pystyssä ja se näkyi jotta missä kohti on perälekko tuota ja sitten oli se perä nuotan perä se pieneni - pienenemistään jotta kapeammaksi ja sitä sanottiin hännäksi sitten aivan sitä loppupäätä johon ne kalat lopulla meni niin kun sitä nuottaa vedettiin niin sehän tuota kahdella veneellä piti vetää ja se toisessa veneessä oli sitten povi ja toisessa vain oli verkot siinä se kun päästiin apajaan perille niin se ensimmäiseksi povi viskattiin ja sitten tuota veneet tyrkättiin - erilleen ja se toinen lähti toiselle päin soutamaan toisen toinen toiseenne päin se kun lähdettiin aivan suoraan kulkemaan niin sanottiin jotta rinnoiksi soudetaan sitä rinnoiksi soudetaan kun suoraan soudettiin jotta se suoraksi jäi se nuotta ja sitten mätettiin ne verkot järveen ylä ja alapaulasta käsin mätettiin jotta ei sotkuista tullut ja ja sitten köysi rantaan ja sitten alettiin - kelata se oli vähän leveämmällä alussa kelattiin ja sitten kun verkot tuli - maata niin sitten muutettiin keskelle siihen ja ne oli sitten veneet olivat vastakkain aivan siinä verkkoja vetäessä ja sittenhän ne verkot vedettiin veneeseen ja sitten kun verkot oli merkitty muuten jotta jos oli syvä niin monessa kohti kun oli niin syvä vesi jotta tuota ei näkynyt se perämies niin sitä - merkeillä tasattiin sitten se se veto jotta se on perä aina on kohdallaan kulkee jotta se ei edellä mene toinen kuin toinen niin sitten kun se alkoi rintaverkot lähteä tuota nehän tarvoinmiehet siinä sohoivat sanottiin sohomiseksi sitä kun sitä sohottiin tuota jotta ei kalat tule pois semmoisilla tarpoimilla niin se sitten kun rinnat tuli käsiin niin sitä alettiin sitten lyödä jos oli enempi kalaa niin sitä jo rinnoilla alkoi tulla niin ne sanoivat vanhat jotta valehtelijoita jo tulee ja sehän kisasi siinä perällä jo vesipinnassa kovasti kalat jos oli enempi kalaa vain siinä nuotan perässä ja niin sitä kun kovasti löi sitten sillä tarpoimilla niin se meni ne kalat perään sitten tuota ja ja ei kuin veneeseen ja konttiin sitten
minkäslainen se -
tarvoin oli sellainen jotta tuota se tehtiin hienosta näreestä se varsi se oli niin kahta ja puolta metriä pitkä ja siihen toiseen nenään tavallisesti tehtiin puun pahkasta semmoinen ympyräinen kerkkä se oli -- tasapuolinen oli se pohja semmoinen niin kuin - joka tuota veteen kävi ja yläpuoli oli sitten suppilon muotoiseksi veistetty joka johon keskelle oli kaivettu reikä ja siihen pistettiin se tappi tai se varsi ja sillä sitä sitten tarvottiin tämä sen tautta piti tehdä - puun pahkasta jotta se ei lohkeillut jos tavallisesta puusta tehtiin niin sitä monta kertaa sattui pohja kiveen tai hakoon - tarpoessa - lyödyksi tuota niin se silloin särkyi ja se loppu se tarpominen se ei jäänyt kuin seiväs vain
niin se jäi se se veto kesken siitä nuotan vedossa
niin se - vedettiin sitten veneeseen kesällä aina kahteen veneeseen jotta se tuli toinen puoli toiseen toinen puoli toiseen niistä nuotan puoliskoista ja povi tietysti kun nostettiin ylös niin se aina - jäi siihen yhden toiseen veneeseen joka sitten piti perästä huolen ja puisteli kalat - siihen vasuun ja josta pantiin konttiin tai isoon konttiin pantiin kanssa niin talvellahan sitten jäänuottaa se silloin oli vähän toisenlainen se jäänuotan veto homma kuin tämä tuota kesällä se kun piti avannot hakata talvella ja se rekeen silloin silloin venettä ei tarvinnut niin se rekeen pantiin kahteen läjään ja sitten tuota salkoimella uitettiin ensistään rinnoiksi - suoraan apajan perille samalla tavalla tällä se nuora köysi ja sitten siitä kun ajateltiin miten pitkä on se nuotta niin niin se siitä otettiin käsiin ja sitten avannosta toiset toinen laski järveen ja toinen veti siitä avannosta köydet - köydellä sen nuotan suoraksi ja kun nuotta jos kyllälti oli jo etäällä siinä jotta se sopi se suoraksi niin sitten salkoa pyöräytettiin sinne rantaan päin ja alettiin uittaa kirkas jos oli jää niin kun monta kertaa oli - kirkasta jäätä niin se näki salko mihin kohti se seisahtui kun sitä nuora kun oli köydet siinä salkojen päässä se salko piti olla tuoreesta puusta se ei tämä kuiva puu ei juossut veden sisässä niin hyvästi ja suora olla se mieluummin koivusta oli jos olisi niin se - kaikkein paras oli koivu salko tai haapa niin siihen oli pykälä sitten tyvipäähän pantu jotta se ei luiskahda se köysi siitä pois niin se siinä pykälässä oli solmussa se köydennenä niin sitä kun tahkottiin pidemmälti sen avannon väliin uittaa sitä salkoa niin se peruutettiin niin pari metriä tai vähän vähempi sitä salkoa takaperin ja ja siinä ja sitten kun riipaistiin kovasti ja laskettiin menemään köyttä niin se meni toisen mokoman eteenpäin ilman avannon hakkaamatta ja sitten se kun näki mihin kohti se seisahtui niin sitten latvapäähän tehtiin reikä ja ei kun siitä ruvettiin semmoinen hanko oli jolla se uitettiin sitä salkoa eteenpäin ja kun taas päästiin nuoran - nuora tuli niin se hangolla nostateltiin se nuora ylös ja taas samalla tavalla sitä peruutettiin sitä salkoa ja laiteltiin eteenpäin vaan jos oli lunta että ei nähnyt niin sitten siinä piti olla sitähän ei se piti tehdä aivan - huntturikaupalla niin kuin sitä sanottiin se reikä niin sitten semmoinen väärä oli puu jolla sitten vedettiin siihen avantoon puolelta ja toiselta koetettiin jotta se salko saatiin siihen reikään tulemaan - sitähän oli muuten pitänyt niitä avantoja hakata paljon jotta ehtii vain sillä pitkällä väärällä puulla kun otettiin niin se jään alle sai sen siinä oli oksa tyvipäässä siinä väärässä puussa niin se se puuttui siihen salkoon kiinni ja se oksa ja se sillä sai veteen sitten se - nenä salko salonnenän tuota siihen avantoon - jotta pääsi uittamaan tätä sanottiin sitä väärää puuta käsämäksi
miten se oli
käsämäksi sanottiin tätä väärää puuta täällä nimitettiin nimittäin ja sitten se samalla tavalla aivan niin kuin sulallaan niin vähän leveämmällä alussa vedettiin ja sitten missä nostettiin niin sitten siihen isompi avanto tehtiin ja - siinä sitten nostettiin ja taas reki laitettiin siihen johon johon vedettiin sitten toinen puoli toiseen läjään toinen toiseen vaan sitten siinä ei tarpoimia pidetty jäänuottaa vetäessä milloinkaan se oli tehtiin semmoinen petäjästä useinkin tehtiin otettiin ja näreistä kanssa latva heitettiin oksineen ja tyvipuoli sitten karsittiin jotta se oli kevyt liikutella ja sillä sitten siinä - ylös ja alaspäin kun - humpsutettiin niin se kala kovasti pelkäsi sitä oksaista häräkettä ja se tuota ei tulleet ollenkaan tuota kalat tähän - siitä välistä pois ne meni oli pakko mennä sitten poveen kaikki mikä lie ollut niin muutahan siinä nyt ei ollut tässä ainoastaan sitten tämä sulalta vetäessä niin sitähän apajia sanottiin kun iltasilla laskettiin apaja seisomaan niin sitä sanottiin - potkosapajaksi
potkosapaja
niin - potkosapajaksi ja se sitten yön oli siellä potkoksissa ja se oli senkin puolesta hyvä olla syksyllä kun oli pakkaset jäät niin se ei kylmännyt sitten sitä nuottaa siellä kun se oli veden sisässä
ai se laskettiin sinne -
valmiiksi laskettiin aivan niin kuin vetäessä konsanaan ja lähdettiin sitten yöksi kotiin että ei muuta kuin veneet ylös ja köydet piti muuten kun oli -- nuoraköysiä minun pienenä ollessa nuorena ollessa niin ne tuota olisi jäätyneet siihen kelaan se kun kelalla talvella tai syksyllä veneellä veneessä ainakin kelalla kelattiin niin se tuota se piti purkaa sinne järveen sitten se nuora jotta se ei jäätynyt se jos olisi jäätynyt se murtui sitten se nuora ja ja se katkesi vahvakin nuora uusi nuorakin poikki jäissä
mitenkäs se - mistäs se milloinkas sen tiesi että kalaa tulee
ka eihän sitä tiennyt varmuutta ennen kuin se perukka oli näkösällä sittenhän se kun - jos tuli tuota kalaa niin silloinhan sitä oli vaan jos tyhjä oli niin sitä sanottiin - vesiperäksi sitten jos ei ollut mitään toisinaan sattuihan sitä nyt niitä vesiperiäkin tulemaan jotta ei mitään sattunut esimerkiksi muikku jos liian päivällä vedettiin niin sitähän ei saa milloinkaan se pitää olla siinä kun se alkaa aurinko laskeutua niin silloin olla vetämässä ja sitten taas kun se yö tulee pimenee niin vaikka olisikin kuinka selvä kuutamo niin ei sitä kuutamollakaan saa muuta kuin kiiskiä sitä saa yöllä vaan ei muikkuja saa
ai kiiski tulee yöllä
kiiski tulee kuta pimeämpi on niin sitten sitä enemmän kiiskeä tulee päivällä kiiskeä ei saa se
kuinkas monta kertaa se yksi apaja vedettiin
no sitä vedettiin kerittiin aamuisin tavallisesti kolme apajaa niin iltaisin neljä apajaa kerittiin vetää vain ja silloin se sai erota pois se tuli jo liian päivä tuli aamuisin vetäessä jotta ja iltasilla pimeä toiselta puolelta
mutta yhdestä paikkaa kuitenkin
aivan samasta jäljekkäin sitä vedettiin ei se haitannut mitään vaikka olisikin toisinaan sitähän kun oli useammat nuotat niin sitähän toinen kun muuttautui tuota nostimille vetämään verkkoja niin silloin toinen potki sinne apajan perukalle ja ja - lähti tuli vetämään rupesi vetämään sitä ja jokainen sai yhden verran ei se haitannut mitään kyllä siihen kerkisivät kalat väliin jo tulla se näytti näyttää siltä aivan jotta tuota se nuottaa kovasti ajaa jäljestä ja toisethan sanovatkin jotta tuota päinvastoin jotta jos nuottaa vedetään niin siinä muje mujeen se kutu hedelmöittyy kaikkein parhaiten jotta muualla ei niin olekaan se hedelmöittymiskyky kuin siinä - nuotan - vetokohdilla vain miten nyt lienee hän vaan niin sanoivat vanhat ja kyllä sitä moni niistä seudusta sai aina jotta syksyllä milloin vedettiin sitten kesällä kesämujetta sitä vedettiinhän sitä sitä vedettiin kohonuotalla se oli se kisamujeen veto ja sillä ei ollut mitään määrää mistä kohti sitä vedettiin sitähän sai mihin kohti vain kala parvi näkyi tuota niin sitä se kierrettiin ympäri ja vedettiin siinä ja
mistäs se - kohonuotta nimi on
se kun pinnalla pysyi sitä laudusta pantiin niin paljon siihen yläpuolelle jotta se ei tuota painunut pohjaan ollenkaan niin sitä sanottiin kohonuotaksi lauduksiahan oli tavallisesti pantiin vain sen verran jotta se ja kiveä niin paljon jotta se pohjassa kulki ja suorana pysyi jos pohjanuottaa vedettiin
no sitä kutumujetta
kutumujetta pohjasta vedettiin kisamujetta vedettiin aina sitä kohonuotalla juhannuksen seudussa se oli - tämä kisamujeenveto samoin sitten tätä ahventa vedettiin kanssa niin sitä sanottiin paistekalaa sitten kun oikein korealla säällä lähdettiin vetämään ahvenia niin se kun ahvenet polskivat kanssa tuli rannalle niin sitä sitten vedettiin niitä - ja se tuli puhdasta ahventa sitä otettiin aivan keskellä päivää se oli ahvenen saalis oli aivan - keskipäivän aikana mujeet ei saanut kuin iltasilla auringon laskiessa tämänkin tuota kisamujetta ei sitä sitä päivällä keskellä milloinkaan saanut
kudustako sitä ahventa
ei se ollut - kutu tarvinnut se - tuli sinne kisaamaan aivan niin kuin sanottiin paistekalaa tuota niin ne tietysti tuli ruokailemaan jotta sitä hyttysiä syömään ja kaikkia sitä niin ne siinä näkyi selvästi kun ne mylskähtelivät ahvenet - vesipinnassa niin sitä ei kuin kierrettiin apaja täällä sitten ne karjat ja sitähän tuli aika tavalla isoa ahventa
ai tässä on isoa ahventa
onhan tässä kilo ja toista kilonpainoista ahventa kun vain niitä saisi niin kyllä niitä on siellä parinkin kilon painoisia onhan ne melkein saaneet
kuinkas monta nuottaa tässä järvessä on ollut kaikkiaan yhtä aikaa
no tässä minun aikana ei muistinaikana ole ollut kuin neljä nuottaa neljä oli se oli tuolla Havukkavaaran puolella siellä oli nuotta erikseen ja sitten tässä oli kaksi nuottaa tässä Röksän kylän kohdalla ja sitten keskijärveläisillä oli yksi nuotta jotta neljä tässä nyt oli sitä nuottaa
no saiko sitä mennä minne apajalle vain halusi
aivan vapaa oli entiseen aikaan aivan se oli ei sitä ollut joitakin oli vähän semmoisia ahdasmielisempiä sattuivat sattui jotta ei olisi oikein suvainneet mielellään sitä vaan kun ne ei ollut jaettuna nämä vesistöt niin eihän siitä ollut sen enempää jos sitä tuota ne tulivat vaan olihan ne vähän tuntuivat jotkut olevan kateellisia sitten semmoiset ahdasmielisemmät vaan yleisesti nehän nuottamiehet olivat siksi rehtejä toisilleen jotta nehän ei ne sitä häädelleet pois antoivat ne olla ne jokaisen osineenhan sitä jokainen oli niin kuin sanotaan merellä toinen sai ja toinen ei jos oli nuotta - huonokuntoinen niin eihän sillä sillä saanut niin kuin - hyväkuntoisella
mikäs mikäs siinä oli siinä hyvässä kunnossa ja huonossa kunnossa ero
no se oli tuota esimerkiksi jos nuotta oli alapaula ja yläpaula ei ollut suhteelliset toisiinsa niin se ei tuota se kulki semmoisesti vinossa silloin ja silloinhan ei saanut se ainakin minun isä kun oli nuotan ikänsä korjaaja ja paikkaaja sehän aina kodissa paikattiin verkot kaikenlaiset verkot ja kudottiin entiseen aikaan kun ei ollut - ollenkaan - kudontaverkkoa niin se käsin kudottiin kaikki verkot niin niin niin tuota se sillä oli alapaula piti olla sen verran pitempi sanottiin jotta tuota kun joka sylestä niin peukalon ympärille sitten pyöräytettiin se paula jotta se sen verran pitempi täytyi noin kolme tuumaa niin kun pitempi oli se sylessä tuli aina se alapaula pitempi kuin yläpaula jotta kun pohja on vähän tuota epätasainen jotta se kulkee sitten aina kohtisuorassa pystyssä niin kuin semmoinen sitten oli se mitat niin sitten se pauloittaminenhan se sai olla nuottaverkossa aivan silmälleen niin kuin jotta neliskanttinen tulee se silmä tämä jos ei - sattunut tulemaan kun verkot sitten mitattiin miten se pauloitus tullut niin sitä piti sitten tehdä poslukoita yläpuolelle tai alapuolelle jos olivat justiinsa saman mittaiset molemmat sattuivat tulemaan pauloittajalla niin se piti silloin tehtiin yläpuolelle pienet poslukat ja se sillä tasattiin sitten se se ainoa pituus
käytettiinkös täällä tuosta jäänuotasta sellaista nimitystä kuin rahenuotta onkos sitä kuultu täällä
ei täällä näissä järvissä semmoista ainoastaan rahenuottaa on tässä - joissa pitäneet kyllä minä olen sitä kuullut rahenuotasta vaan ei täällä ole järvessä - ollenkaan ollut sitä - ja vatanuotta oli kanssa täällä joissa ne lohta pyysivät niillä
missäs joissa
tästä Pielisjoesta muun muassa koskista pyysivät sitä - vatanuotalla ja niillä rahenuotilla lohta niissä ei ollut povea ollenkaan ei muuta kuin ne kaksi venettä oli ja ne myötävirtaan kovasti soutivat sitten tuota ja se nuotta siihen jäi semmoisessa puohteellaan kulki alapaula kulki siellä siinä kun oli painoja ja yläpaula sitten piti sitä verkkoa suorana niin vaan se virta tai vesi vastasi niin se oli semmoisena pohjukkana tuutuna oli sitten se keskus ja lohi kun meni sanoivat menneen niin sanoivat jotta sen kuuli aivan selvästi jotta nyt siinä on tuota nuotassa isompi kala jotta se nutautti vähän sitä pitäjää joka piti niitä köysiä niin silloin vetivät sen ylös ja ne kala oli veneessä silloin
missäs kohti ne tuossa Pielisjoessa
no ne kaikista koskista näistä - Jakokoskenkin tästä alta ja sitten Kuurinan ja kaikkien näiden ja Kaltimon kosken alta ja Utrasta kaikista koskien altahan ne vanhat olivat pyytäneet
siinä oli niin kuin kaksi venettä
niin kaksi venettä piti olla siinä soutamassa ja siinä välissä oli sitten se se ei ollut pitkä se nuotta ollut sanovat niin ikään jotta ei sitä saanut olla puoli kymmentä vähän enempi kuin puoli kymmentä metriä sitä jotta aina ei kymmentäkään metriä olisiko hän ollut se vatanuotan pituus jolla vetivät sitten sitä minä en ole nähnyt sitä - vaan niin kertoivat ne kalamiehet Pielisjoen kalamiehet minulle
onkos täällä lohta
no on nyt Ylisessä tässä on lohia kun sitä on kuljetettu ei sitä ole entiseen aikaan ennen muinoin eihän tässä ollut tämä oli hyvin vähä - kalalukuinen tässähän ei ollut kuin kiiskeä ja kuoretta mujetta ja haukea särkeä ahventa ja kivennuolijoita niitä nyt oli tuota ja muitapa tässä ei ollut - kalalajeja vaan sitten minä tähän ensimmäiset säyneet kuljetin tähän Ylisenjärveen kun jäänuottaa vedettiin tuolta Pirttilammista niin sitä tuli hyvin paljon sitä pientä - säyneen poikaa tuota särkien mukana niin me kaikki valittiin sitten ne säyneen pojat saaviin ja ei kuin tuotiin Ylisenjärveen se vuotena tuhat yhdeksänsataa kaksikymmentä ja kaksikymmentä yksi niillä vuosilla minä niitä kuljetin niitä poikasia siihen ja nyt sitä on säynettä eihän se nyt paljon ole vaan kyllä sitä varmasti oli jotta ei ne lopu nyt kun niitä on jo pieniä nyt poikasia tulee ja isompia on saatu kanssa niin nehän on jo kuteneet jotta ei se nyt häviä millään tavalla jotta kyllä siinä on se kalakanta - ja sitten siikaahan tähän on kuljetettu monta eri kertaa ja ja lohia on nyt kanssa niin tässä viimeiseksi tuotiin kolme vuotta takaperin niin ne oli kahdenkymmenen sentin pituisia lohia jotka tuota tähän laskettiin niitä oli sataviisikymmentä kappaletta niin se viisikymmentä kappaletta oli merkattu ja sata oli merkkaamatonta niin niitä on jotakin mennyt tänne merkattujakin verkkoihin ja tuota sitten on saaneet jo kilon painoisia jotakin on saaneet lohia nyt niistä jotta onhan tässä nyt sitäkin alulle ja nyt on tilauksessa justiinsa tänä syksynä pitäisi tuoda neljänkymmenen vanhan markan arvosta tähän lohta
olikos sitä kuoretta oikein pyytää
olihan sitä vaan ne kuoreet keväällä silloin kun jäät lähtee niin silloin tai on niin kun jäät on poreessa jotta rannat vain aukeaa niin silloin kuoreet kutee tässä Ylisessäjärvessä ja sitähän tuli nuotassa kovasti kuka veti sitä vaan täällä Röksän kyläläiset hyvin vähän vetivät ne pitivät halpa-arvoisena sitä kalaa niin ei ne paljonkaan vetäneet sitä yhden kerran meidän minun muistin aikana vetivät keväällä sitä niin nehän saivat kovasti sitä kuoretta niin täällä - Konttilahden puolella puolisessa päässä siellä niin siellähän ne vetivät useampana keväänä sitä ja sitä sai kovasti niin kesällä tai syksyllä muiden seassa tuli aina silloin tällöin kanssa niitä kuoreita vähän sitä tuli syksyllä sitä kuoretta jotta muuna aikana se oli vain - silloin tällöin sattui ne on isompia muuten kuin mujeet vaan on sitä sitäkin tavaraa pitäisi sitä olla muuten
milläs tavalla sitä kuoretta syötiin
no ne tuota vedessä keittivät ensistään kun puhkaisivat niin kuin tavallinen tämä - muje kanssa sitähän peukalolla puhkaistiin se kun ei milloinkaan - veistä käytetä mujetta puhkaistessa se kidukset otetaan vain siitä leuan alta peukalolla tyrkätään ja siitä vetäistään suolet poikki sisästä ja samaten sitten se kidukset ja länkiluut niin kuin ne sanovat niin ne viskataan sitten roskaläjään niin samalla tavalla sitten kuorekin se puhdistetaan ja sitten ne keittivät vedessä siinä kun on erikoinen se maku ja haju tuota siinä kuoreessa niin ne tuota vedessä ensin keitti ja sitten sen perästä laittoi keitoksi niin sittenhän siitä söi niin kuin kalaa eihän siinä ollut mitään moittimista niin kukkoa tehdessä ne kun panivat kukkoon niin aina heittivät kukon päällyksen vähän raolleen jotta sanoivat jotta siitä se kala kuoreen haju häviää pois kun sitten paistuessa se oli siitä kukossa eroa silleen äiti vainaja sanoi tehneensä aina sen kukon
no ei sitä kuivattu uunissa
no jonkun verran kyllä ne tekivät sitäkin jotta kuivasivat ei - ei ne suolassa tavallisesti pitäneetkään nehän kuivasivat uunissa vaan eihän sitä suurempia summia kukaan laittanut säilöön nehän Havukkavaaran Röksän puolelta siellä vetivät niin nehän Selkien kyläläiset kävivät - ostamassa niitä tuota sitten kaloja yksi ja toinen jotta se meni ne mitä saivat vaikka hyvästi saivatkin niin ne kerralla meni syöntiin jotta ei - säilöön kukaan niitä laittanut näitä kuoreita vain
no onkos tuo kiiski käypä kala
no se on liha siinä on erittäin hyvä jos olisi vain vaan se kun on hyvin ruotoinen niin se siinä on se paha vika kiiskihän tuota kun tuli paljon tuota niin se piti antaa aina olla niin pitkään jotta yön perästä vasta puhkaistiin jotta se tuota kuoli eihän sitä elävää kiiskeä voinut mitenkään sehän sirhallaan oli joka paikka niin jotta se pisti näppeihin ja se oli sitten pakotti jäi kiisken piston jäljet vaan sitten se kun kuoli niin sittenhän se selkä selästä olevat ne - harjasruodat ja samaten mahapuolelta kaikki ne evät nyhdettiin pois tavallisesti joka nyt tahtoi puhtaampaa syödä ja pää pois ja sitten pantiin pataan kun se oli puhdistettu puhtaaksi kaikki tuota suomustettu ja ja huuhdottu hyväksi niin ja pataan ja siihen suolaa ripotettiin sekaan ja kenellä oli voita niin sitten voita vielä siihen lisäksi panivat ja tahdas sitten pantiin siihen päällimmäiseksi ja tätä sanottiin patakukoksi ja se kun työnnettiin uuniin niin se siellä hautui kaikki ruuat jotta siitä ei se ei pistänyt mitkään ne oli kerta kaikkiaan pehmyttä sitä sai lusikalla pistää ihan sitten se lihahan oli hyvää - että syödä kyllä se kalan arvoista niin kiiskikin menee jos se olisi vain iso niin sehän olisi varmasti hyvää vaan se kun on pikkuista niin sitä vähän saa sitä syötävää
onkos täällä Ylisenjärven rannalla sitä tätä rantakalaa
no sitähän joka lammissa sitä rantakalaa syödään jos sitä tarkoitatte olikos se - se syönti rantakalansyönti niin niin sitähän kaikki kalamiehethän ne sitä ja rantakalaa syötiin tehtiin rovio ja siihen tuota tuli ja sitten tikkuun latjattiin ahvenia ja - tai mitä kalaa saatiin tuota ongella tai - verkosta tai - millä keinoin mikin sai sitä ja sitten se kun oli puhtaaksi - puhdistettu niin se kun suolaa pantiin sisään sinne ja tikkuun sitten pujotettiin ne kun sitä ei tätä - rautalankapalsternakkaa ollut niin kun sitä niin ne sitten tulessa siinä tikussa paistettiin ja se suolan kanssa kun se paistui niin se suolaantui siinä oikein hyväksi aika isotkin kalat ja se oli oikein mukavaa siellä rannassa luonnonhelmassa syödä muuten sitä että se enemmän tuntui makeammalta ne kalat kun tuota jos olisi täällä sisässä tehty sitä se rannalla syönti
no mikähän taika siinä oli kun sitä siellä rannalla
no se kun oli verestä sai aivan silloin ihan jotta siitä elävästä pistettiin se kun vain elävä perattiin silloin peratessa tietysti se tunnutettiin jotta se ei kidu kala ja niin sehän oli aivan siinä - eläntituore siinä niin se tietysti teki sen aromi maun vielä vielä mukavammaksi ja olisiko sitä se - kun sitä tilassa siellä syötiin niin se näet se tuntui paremmalta
eikös niillä vanhoilla kalamiehillä ollut niitä taikoja kaikenlaisia myöskin
no en minä näistä kala taioista tiennyt mitään erikoista ei ne tämä Kinnunen tässä Suuressavaarassa Heikki Kinnunen joka oli niin ja se sehän se ol siitä taikureita niin se oli se isälle sanonut niin ikään jotta on hänellä semmoinen taika jotta jos hän tekee niin se koko - kalakanta häviää vaan sitten oli sen yhden neuvonut isälle taian oli sanonut jotta se ei ole mikään vaarallinen vaan siihen paikkaan ei kala nouse kutemaan jos mihin pannaan näitä lasin sipruja vain pannaan niin se ei muka hauki nouse siihen kutemaan olisitko sitten kova liian hauille jotta se viiltäisi vaan vaan olisiko se kiiluvaisuus tekisi vai mikä niin sen oli sanonut jotta jos mistä kuka pyytää niin jos siihen rysän paikalle pannaan niitä niin kala ei mene rysään liekö perää vaan ei siinä en minä ole kokeillut sitä vaan se oli sanoi - särjettyjä lasin sipruja vain panee siihen vaan se muutahan taikaa siinäkin ei ollut oli sanonut jotta se häviää silloin pois kun sen luo vain sen mudan kanssa siprut pois niin kalahan rupeaa käymään entistä myöten aivan siinä niin sitä taikaa jolla oli olisi saanut häviämään niin sitä oli sanonut sitä hän ei sano kenellekään liekö pelotellessaan sanonut vai miten sitten ne kun nämä pelotteli kovasti nämä -- taikamiehet niitä
no täällä tuota onkos se made - matikka miten matikkahan se on täällä kanssa
no matikkaa pyydetään sitä täkykala - täkyillä täkykalaa pannaan niin kuin mujetta tai särkeä ja kiiskeä ja kaikenlaista kalaa pannaan sitä pientä kalaa siihen kokkaseen tuota niin se matikkahan syö sen ja sitä sillä pyydetään - pitkällä siimalla matikkaa
onkos se onkos se semmoinen puukokkanen vai
se on tuota rautakokkanen ei se entiseen vanhaan aikaan on ne kuuluu pyytäneet muka puukokkasella kun ei ole ollut raudasta niin se on katajasta tehneet sitten semmoisen oksan hyvin terävän oksan ja siihen pujottaneet kalan ja sitten se sen on syönyt sen oksan kalan kanssa matikka sisäänsä ja se sitten se oksa puuttui siellä sisuksiin ja se sillä saivat vetää pois vaan en minä ole sitä milloinkaan nähnyt vaan niin isä vain kertoi jotta ovat vanhaan aikaan pyytäneet sitä matikkaa
se kutee eikös se tuossa talvella
talvellahan ne kutee siinä matin seudussahan sitä näissä seudussa sanotaan jotta se kutee niin talvella pyydetään nykyään on verkolla pyydetty ja se uitetaan verkko sinne samalla tavalla niin kuin tavallinenkin tämä nuottaverkko niin tämä käsiverkko ja sitten tuota rysällä pyydetään kanssa ja siihen väliin pannaan ohtiainen entiseen aikaan tehtiin sulku pilkkeistä sitä oli pilkettä tehtiin - näreistä - etupäässä sitä - latjattiin pystyyn toinen toiseensa kiinni siihen rakoon - jäähän kun tehtiin semmoinen rako tuota niin siihen rako rako täytettiin ja sitten sohjoa poljettiin jäljestä päälle jotta ne ei ne sulkupuut nouse ylös jos oli kuivia ne puut jotta ne pysyi siellä pohjassa ja sitten päähän ja toiseen pantiin rysä semmoiset oli ne sulkupuolet vaan nykyään verkko-ohtiaista käytetään vain siinä välissä
onkos täällä - merralla pyydetty
onhan täällä merralla pyydetty entiseen aikaan pajumerralla sitähän pyydettiin kanssa ja sitten se pajumertahan tehtiin tekivät toiset jotta ei yhtään ollut rihmaa siinä se oli nieluun oli pajusta tehty vaan vaan sitten suurin osa tekivät jotta kutomalla verkosta tekivät sen nielupuolen ja sitten pajusta oli se ympärys ja - sitä kun oli niintä vain etupäässä niin sitä oli saatavissa niin ne sillä sitoivat sitten ne pajut yhdeksi levyksi jotta se pysyi sitten siinä mertana ja sitten rihmasta tehty merta sitähän oli monenlaista kaksinieluista ja kuusinieluista oli mertaa ja yksinieluisia mertoja oli sitä särkeä pyydettiin siellä kuusinieluisella ne oli tasapohjaisia niin ja siinä kolme vannetta pantiin ja ne sitten viidellä tavallisesti puulla sidottiin kiinni ne vanteet siihen siihen pohkeeksi sanovat sitä tai jotta se pysyvät etäisyydellään toisistaan tämä se kehikko ja sitten tuota